Ntucha'la ja kasa´ayo ya'a ku in ntucha ntucha'a vincha soni este xichooyo vinchaun, ki karanyo vinchaun chi io kuota vinchaun ya'a soni te ki kananyo vinchaun jo yuchanjo yuchani karanyo te sauaiyo kincheiyo tinu yuu chi este xichoiyo jii in titi in ntucha chuujo nu. In kisi lulite kaniyo yuu tiun te kii tou te chuuño vinchaun no chuujioua niti xii xii chuujiou, chinchiyo in pedaso ntei, nu nava makuu ila vinchaio yuoma te koni chiou vinchayo este tauyo yula kuo io chi yuon jii in xint aju yuu nu toayo nu jio te kaxiiyo ja te este kaxiiyo inchou nu koo in ntucha vincha ja kayeiyo te. Te kaa ku ntuchaul ya'la koo, ntucha yula koot tauyo tinau kuoi jii, jii dauyo este yai kuu yua te este jii in nouiajo jii este in podasu ntikai te este kaxiiyo, tauyo nu jio yua te kaxiiyo nu kou yuu kaxiiyo yuoi kii in ntucha yula koo. Te yua tauyo nu jio soni ku joi yula ichi kua yua kaxi'yi'yo soni ku pero nani va´a kasa´ayo este mani ka tauyo. Este ntucha ya´a kuan ka katauyo yula koun kuu ji tinaina kuaiile jii in xinp ojo te, te yua katoutuyo ntucha in tucha yula kuu ajuote te kinka koto este chi kauja in tucha tauyo ntinu ka ji tauyo te yua nami ka saxi jiini jenouana ji ajo yua kajoixi no jenouana te yua kajana ji staa kayeyo nu íi´tio in añu.